Lesdi Beljion ndi waŋgini haala heɓugo enci mayri diga niidelaan hitaande ujune e temedde jetati e cappande jowi (eighteen fifty).